والله أنا بحب اللبس المريح والعملي يعني الحاجات البتخليني أحس براحة اليوم كلو زي العراقي والسروال او الفنايل البسيطة مع البنطلون لو أنا في مشاوير عادية لكن لو في مناسبات بحب ألبس الجلابية سودانية أو حاجة تكون شكلها مرتب شوية بعداك حسب الجو يعني لو الجو بارد بلبس بدلة طبعا دي مع اللبس الافرنجي زمان كان عندنا القفطان و العباية لكن اغلبها انتهت الليله نادر ما تلقاها ولو حر بحاول أخفف عشان ما ما أضايق من السخانة يعني أهم حاجة الراحة